אסאך מענטשן זענען אלערגיש צו אייער, ניסלעך, מילכיגס און נאך אסאך אנדערע מינע עסן. אויך איז דא מענטשן וואס זענען אלערגיש צו מעדיצינען און וויטאמינען.